في وعاء كبير إخلطي الحليب والكريمة مع السكر والفانيليا، حركهم كويس لحد ما يذوب السكر، نضيف النكهة اللي تريدها سواء شوكولاتة أو فواكه، وباخلطها مع المكونات، صب الخليط في علبة محكمة الإغلاق أو في قال، حطي العلبة في الفريزر وبعد تلاتين دقيقة. قلب الخليط بمعلقة لكي تتفكك الكتل الثلجية، كررها الخطوة كل تلاتين دقيقة لمدة من اثنين لثلاث ساعات حتى يتجمد الآيس كريم.